Iyoo, blotin ñég ge, wee, we bijaa ma húta wo, ñég he ndu lotma húri waamu, ndu hab mo usów we. Untita yaanti winooni húrim be we ga a liiti ma, tita a ɓúr ma, hana wi ma gína ginhódi ma we unyaanti undúba. Uwosama usów, uwosama usibirsibirma usów, waabo a frasa fee fi unluusi unan to utoo gegegi, wi ma uloti wina ñég he. Hee, diilin ma maraa haj, he wina gjabu ma mmaara haj, gjooran gsonsonji ma gdatu mmaara haj. Geegi biruŋ bisów, diilin we utúm hala ma wi ñúu doron, ñég ma fana uma haatir a ñaana haji ma hali ma ntúm a diilin wamba. Atúmma gjooran gembe uruŋti ma gsów gee nan buni atédi ma. He ñég ma anan lote hana anan sów, ndi waati ma nteeg mo anti ma nan yaanti, ana ma nñaa biñaŋ biwom. He wee wi nhúr a blotina ñég.